Wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ kuwa <hesitation> o dìii gòla hìiim wɛɛ̀ bȧ, sèè wo nɔŋ kȧ ko dòmȧŋ gbiŋ wo nɔŋ hnȧŋ, wo diì wii yȧauŋ naȧŋ nɔŋ jìwìȧ jìwìȧ sùȧ wò nɔŋ gulie yȧaìŋ nɔŋ jìwìȧ jìwìȧ sùȧ, wò kɛɛnɛ̀ŋ nɔŋ nɛ̀ŋje gbiŋ ke bɔɛɛ̀ kȧìŋ nɛ wò fèiŋ nɔŋ wo diì wii wò niŋ jè, wò kɛɛnɛ̀ŋ jaȧ wo diì wii jè ja gbiŋ, taìŋ nɛɛ̀ nèè tɔɔ̀uŋ naȧŋ maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ wȧȧŋ manȧŋ miìŋ ɓɛìŋ, e nɛ̀ŋjeɛ̀ nɔŋ wò jè lɛ tiŋ nɔŋ wò jè, sèè wo nɔŋ hnȧŋ wo nɔŋ gbuwo e nɛ̀ŋjeɛ̀ wȧȧŋ wo kìlȧ fè jouŋ nɛ̀ŋjeɛ̀, wò nyɛnɛŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, <hesitation> soo yɛ̀ nɔŋ è yaȧ, ɗolònɛ̀ŋ gbiŋ maiŋ nɔŋ dè ɗeweɛ̀ sɔa nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ nìŋ lɛ yɛ nɔŋ è dònȧŋ hnè, ke kpèèɛ nɔŋ maŋ nyiŋ tɔɔ̀ lɛ kiìŋ nȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ nyiìŋ, <hesitation> wo diì wii nɛ̀ŋje gbiŋ wò kɛɛnɛ̀iŋ nɔŋ wò nɔ̀iŋ nɔŋ jiiye wò yaȧ jììyè jaȧ, wò yaȧ naȧŋ jììyè ke bɔ, wò mie ke bɔ complete kiȧ, mùŋ fòoùŋ nɔŋ wò jè kè gbiŋ, mùŋ fòouŋ jaȧ woiŋ nɔŋ jè mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ taìŋ nɛɛ̀ nèè mùŋ tɔɔ̀uŋ naȧŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ wȧȧŋ manȧŋ mìŋ, hold day sèè è naŋ jɛi huŋ è nɔ̀ŋ hiile, mùŋ tɔɔ̀ nɔŋ ɗolònɛ̀ɛŋ mùŋ tɔɔ̀iŋ nɔŋ wò nɔ̀ŋ nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, nɛ̀ŋ gbiŋ nauŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ nɔ̀ŋ nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, nȧȧŋ nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ nyuùnkpùuŋ mɔɔ̀ŋ yɛ̀ì nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ ɗolònɛ̀ŋ, Wò koȧ nìŋ mùŋ golo wèè ɗolònɛ̀ŋ lii because ɗeweɛ̀ sua nyɛ̀ŋ nyiŋ naŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ mȧȧŋ ɗeweɛ̀ nɔŋ nyɛ̀iŋ nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ nìŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ ɓɛ̀ guùŋ, yaȧ diì wii nȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀, diìɔ ke fùfu gbiŋ fòouŋ nyiŋ nɔŋ wò nyiŋ jè, mùŋ fòoùŋ ja wò niŋ jè, mùŋ hiȧŋ ke bɔɛ̀ wo nyiŋ mìȧŋ, kèuŋ naȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀, wo nȧȧŋ yewe ko dòmaŋ hnȧŋ wò nɔ̀ɔŋ jùwìà jùwìȧ sùȧ wò yaȧ gulie kɛ̀ jiyèɛ yȧaùŋ lii, mauŋ ɓɛɛ fè nɛ̀ŋje miiŋ gbiŋ wo miŋ jè mauŋ fè wùìyè wȧȧŋ fè tìȧ wò kpaakpȧȧ nɔŋ nyȧȧŋ dììnaŋ wò kpɛɛyɛ̀ wèètii soo maŋ yɛi gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗolònɛ̀ɛŋ nyɛ̀ŋ niŋ naŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ wò nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ naȧŋ ko nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, muȧŋ dè ɗolònɛ̀ŋ mùŋ gɔɔyɛ̀iŋ mȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ nyùùnkpùùŋ wùùŋ maum,